اول شيء بنجيب الخبز بنحط فيه الجبن ,وبعدين الف الخبز واكله ترى الموضوع سهل كلش ما يحتاج والله ما يحتاج ,بس على حسب يعني احيانا في اشخاص يسوون الساندويتش يحطون فيه مثلا بهارات يحطون عليه اضافات او كذا على حسب ويكون الخبز ساخن او صابح.